Liyameeje belnooje ñaamde <hesitation> giwooje nokkuuji goɗɗi ɗi njiɗmi meeɗde ko liyameeje tawateeɗe toon to leydi End, tawa fof ko coneele belnooje ñaamde no feewi ɗe ɓe kuutorto.